جرس مدرسة جرس ekon echiran <hesitation> ken ademri oag oag oagikesen gon echiran onday ogad elgon daro engir <hesitation> manie nan nae فرو logo <hesitation> orteri nan nae fug فرو log aliekesa, aman na nagnirosa, emeed log tufirosa, kir egir. <hesitation> koye eli la daolirosa koyie engir tawoe low uffa uffi fiela degirosa ushikani صوت ta aliekeno. <hesitation> engir koye elog ushania او engir mani kigad elog ushikani صوت ta alikan ademri ken oagikesa nini